Chile ikots atajcal nutac ñutac preparar cuet ati guey comid tiene que majuey cans apa apayacay comana shishpa de coids apa amaloc cans ay icosa marlot janapier wil cans najñe wil y cans guachil serrano alíer atield nipela ajiel may malpier wilcans hasta cans corti najlot tipiar meawuan guer sholieni peland shou agust ñicans na najlok tipiato porque guey guey gumajmiel guesh pucshu atan tokei an tokei anatang canse alok chiliancho guiart puru pura jona ajuera papey guere pure pura marquesot gatan iguald jalapeño apeshong angalugo loklat nagolnok laga aguey najñe y otormaj nieren pelampe puro marquesuga atand cuati cans gueys para majiera jound ana mi cans micosa apegarsi ikots ikots lamajaguarse ikots iperaj ikoro patangiot ticueyo parmatang matan cuat. Shiole paranmayac ajound para mismo para ikons ikora patiera jom nashisha parloc preparado chiel par shiquelcanse para paran porangoran curado paj miel tial bote para paran curado, anok can param curado tialbote que jemelo poshiold mil un met joou nashish narguete pe peyark peyark tiolt <noise> shiñepokoit apetsamba niopo cotguo oo kipejauguie ni ñimoda pamelt kiripats almalay mas dog dog met meawuand comida alma parant compañero mijerast najñe naigueitshish shis shis sijansa pajme lugoudsh par ikods mismo pitior ajiom.